රිදී වර්ණයේ කියද්දිම මට මතක්වෙන්නෙ <hesitation> ඇලුමීනියම් <hesitation> හැඳි ගෑරප්පු භාජන. ඒවා ගොඩාක් <hesitation> අපේ නිවෙස්වල පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් <hesitation> නිතරම හැඳි ගෑරප්පු <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ඇලුමිනියම් භාජන වලින් <hesitation> කෑම හදන්නේ <hesitation> ඒ වගේම කෑම කන්නේ. ඒවා පාවිච්චි කරන නිසා <hesitation> රිදී පාට කියද්දිම මට මතක් වෙන්නේ ඒක. ඇත්තටම මට මතකයි <hesitation> මීට අවුරුදු ගාණකට කලින් මගේ අම්මයි තාත්තයි <hesitation> බඩු ගන්න එළියට ගියාම <hesitation> ඒ ඇලුමීනියම් ගෑරප්පු <hesitation> පෙට්ටියකුයි <hesitation> හැඳි පෙට්ටියකුයි අරගෙන ආවා. ඉතින් අදටත් අපි ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඉතාමත්ම ලස්සනට <hesitation> දිලිසි දිලිසි <hesitation> අලුත්ම <hesitation> විදිහට ඒවා තිබ්බ හැටි මට මතකයි <hesitation> ඒවා <hesitation> ලින් ගෙදරට එන අයට සංග්‍රහ කරද්දී <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ගෙදර කෑම බීම කද්දි අපිව පාවිච්චි කරද්දී <hesitation> ඇත්තටම මට ඒ අතීතයට යනවා අම්මයි තාත්තයි එළියට ගිහිල්ල <hesitation> ඒවා මිලදී ලක් අරගෙන ආවේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ගොඩක්ම මේ රිදී පාටත් එක්ක බැඳුණු මතකෙ තමයි <hesitation> මේ ඇලුමීනියම් හැඳි ගෑරප්පු <hesitation> ඒ වගේම ඇලුමිනියම් භාජන.